איך בין א עסטראנאוט אין- אין ספעיס און איך דארפן אנהייבן- איך דארף מאכן א נייע וואוינונג אויף א נייע פלאנעט. קום איך אן דארטן און כ'הייב אן קודם בויען א הויז פאר מיך. נאכדעם קען איך בויען א הויז פאר נאך איין מענטש וואס קומט אראפ און וואס קען ברענגען נאך און נאך מענטשן און קודם דארף מען בויען הייזער, מ'בויט ספעשל <hesitation> געשעפטן ווי איינצוקויפן, סקולס. און once ס'איז דא אלעס ווילן מענטשן קומען.